<hesitation> ówò nì, ám, ám nɛ̀ lèe blɛ̀ɛ ówò nìnɛ̀ lèe, ya ilɛ ɖìigbo ówó ba trɛ́ɛ̀ màaké ɖiìgò tu kpelinìà mò lɔ plémú ɛɖí ba trɛ́ɛ ìgò lɔ, òɖò lèe ímɛ̀ ówó ba trɛ́ɛ ìgò <hesitation> kɛ ìtálɔ ùŋle màa ná. nu ìgò ɛɖíì, kayi frãnsɛ́ɛ̀ ɛɖíì, à mà trɛ́ɛ frã sɛ́ɛ̀ nĩà, bégù ká ba bìà bù ɖa trɛ́ɛ frãsɛ́ɛ̀ káèè tè ìsùkúù úni bú na trɛ́ɛ frãsíì lɔ sùkúù bú na trɛ̀ɛ frãsíì.